Ndibi mau, ga̱me, vel kun, feer, paat, pa̱ma̱, pa̱vel, pa̱kun, pa̱faar, sar, sar shika ga̱me, sar shika vel, sar shika kun, sar shika feer, sar shika pa̱t, sar shika pa̱ma̱, sar shika pa̱vel, sar shika pa̱kun, sar shika pa̱faar, yagurum, yagurum shika ga̱me, yagurum shika vel, yagurum shika kun, yagurum shika feer, yagurum shika paat, yagurum shika pa̱ma̱, yagurum shika pa̱vel, yagurum shika pa̱-pa̱kun, yagurum shika pa̱faar, tal